أفضل نصيحة حد قالهالي إن أنا مندمش على الماضي ومخفش من المستقبل، لأن الماضي كدا كدا حصل ومفيش في في ايدي حاجة أغيرها أما المستقبل فدا مش بإيدي بإيد ربنا ودا خلاني الصراحة إن أنا أحاول أستفيد بالوقت الحاضر يعني وأعمل فيه ذكريات حلوة.